<noise> gol treinta y uno octubre diera a dien diera wasure bachure kara gona dachillera a wo <noise> gra gara chibrocha le chus dara sabra awen chikwe michi bronore cha tudsacra buelo chanlltewaro <noise> niagra grell klian ne uchara won jio chara gukara li tira goni wa ni nial yallilanne yachila gorland <noise> las doce che chiri kiera to go chilane llira watu goke ye te job chira no kob yegai chixrs guchan bsugaro spontere <noise> espore nugotan nestalo cha a eshtaron gollin ya chira <hesitation> no skate go oalchi treinta y uno riena gono a dien nalas stsuri yera na kore wena nashjte wera gon manzan bdua wa mispr krana shka kara bonita kchi kira sawi wichiksawen nashiro changwa awan (hesitatin) niegane ran nague chishlane bichara inen iane gulan koloradito (hesiatation) chara gonshlane yar yesaran box kulai dikusian lollal boraga torabosterago Lechiga las doce chisiane rka in guini gun chin tiaboroto gonen ner sadore de bereda lat eitian tob kon tiegan chira sanagon yetara chan <hesitation> niachirar de suare dersan ago plat comid dochangwa gotgo chllia riabodia graguench kiaro chago yade teoko yin da jokcha tera gon grackgue <hesitation> estudianto tebo tira sabo ague telobo chan niache galas doce chiw si viera tu go wara goxso gonchabra gara chun komo nora nagsha na nora tisan na bora tidon de estado tugon unsira togon sase xtubo anteretira boland diciseis de noviembre novienti na usad wa lio wulia no ba lio chora bachuila ya chigar dieciseis mer posada rewarachi chiguin reida la buchangdo chorak lova o alinda wo o agrera on chichar grera won diale shlan wen fuera bondadle lo chanchele logre lendailo gran che te grara awich te chara toi grara ne gora ne de voladora ne ya de lore chilldane dara ne piña cherbidane Tawala gaguna ocho lakurei lana nueveaxtauna lataddo <noise> vuela la una posadna chakdo ichero unreta shlani taga a las doce kwaga niño <hesitation> tache tigo <hesitation> vira kira bono volo la gora wando ante risoreo ar landa yo chuyo tenis trirawe chir rekarawe rekara warall terawin chino derweran lawitan sankwa yatachini serdete ta chinididrio brabo <hesitation> chiriwe weta di awondole sherawi reiniciro (hesiatation) reiniciandad che anisa A liago nata osa ocho lajkure lala nueve la salane letegdo vuela na tokdi osache sawa agdo yechi depues nu ka las doce kwa bi niño tachi igbina yeran tekdo lawor la bor bakdo anterisoro rlan da ayecho tenis slilawe chin rekara awen tekara warall terawin si de san fab diata chinis serdeta chi ririo brabo didare chgbie la weta dilambo a we chichera we reiniciron slandand cheldans chere sirawa reka won reka waralltera sabore mall sterewa chiribotas sampo lastia go kwague kwardotiari le la borxke borax sanjuan anash lan die yo gall lin rawen shlanes terash gunis illchenaw chito weranong to gunllomi ill kre kara mi irawe Siempre ragagobi xkwaro ragagobi terawin la deresyane chindaskene danwo ya chisrinwela gue chichi sia bolangue <noise> na chin siani ayuke eluchi chitractorla guille ga broi tiele chil niabero chin da gregonis seterawo <noise> chenti chndere bravo la in terebo la blailenis nex siara boix serawo chikserabo nis cheserabo <noise> kwasha brabonis karago binkse cherabo niaderixin chelni buldan ichili siegan nague chichi siaro labogue na deres siane siagore laguel serawa chiel boro <noise> chi chu baro de kei dad bore woni di brabo landill ia de lesara bonis sera bo serabi ir teraw kwesha bora ne ni sinara boso orterabo <noise> Este ra posada tirati tirabo sti ocho posad pachida bora we tera wi chisi primer posad ni la koro ghuichid (uintelligible)gonda gora no da tostad na yetgoo na lo nie de pinuel pinuena bera noe la mor de café <hesitation> shikulat sian lose que sicha tulibo na segun posad <hesitation> tostad posad tachichidte tachidene secha pakdo la nueve posad ka deri no des tarun det despachos niño no dex ni chase <noise> niño chase were dena goon do ira wore ire wadunx setda urun ichi pa oria guien yas sede sete re ichi esto ni oste rei riando rena ostea posadli ie chira gon chira gonto bo chiniera opinie <noise> chiniera osteka cerves o sera ognie bakdo' Lo di chira chi papiñet de claro agrali nadera una go kara go quisiera decir hace te losi re las la ros tex la gralina kano cha wasgora na but dilo de garbabid dua llich yesa andris seba toda drinpa kalara bona na nosabakdo <noise> dore este mingo che mingo te gre mingo denle minguli dias de dios las domingu ra na nad solter bachi bacho no de kare estechan chachaks tiyan de de grandiore yel bravone nire ganga bro na una ine jusgad ka gull tichle diez de diez sura de ye yes chin siernen <noise> ichia na chi cabes si chi sia na teri si chia na chia par li cabes di sura nachine wachan nachine sanchla dali <noise> lo chizo stillan chanda chindo loi ben da kada domingkw kada dominkw <noise> do biegr chan lecha parcheot chegora nague cha la bor de chit labor de chot labor de chimei ichire miern chire tirso su atuenar tro kapi ire wenax tiga xena icho chichira nako lla kapi pues sia dado lechia rapro dome meto chechiablo dia del nux mart mierkw juev dai ya viern tempran daschu tode tempran lechan da nes tachatan jayu gay viern oxa domingkw chishla de pa pagun chaka chiga guna guna chik viern ultimo viern chialo loii ia pash lara viern domingkw na narsarane viern sabdne viern dominkw llane kai